Peipret enimal tena <hesitation> in kus. Tinasah kuru be na mamangin gun in kus. Ke mamangin mengua na in kus, in kus tatei kahet nena tin bong, hunuo tataan mengu na tin bong, natu as. Nate peik pugunai youh natu, <noise> e youh e taguh nena e nu pugunai kore tse piet puguna in gu. Ke mamangin mes mengua na in kus. E mas Kahet kahet guna. Ena, sohis hakap in kus kahet ina, <hesitation> mei natung punai youh. <hesitation> Mes amanas in poat, na ku kahet in mes in kus. Kus i ih kato hare yana in na katuun i pupup kapu mes ena. <noise> Peik puna youh kus i ih, na ku na be na na sek gun o roi tin mes in naan. Name gunai youh natu, na sek punao roi ih, kinan gun in kore ka ai yas o roi. Youh ke haraeh men gua na in kus, sek- sek puna o roi, be na na suh gume kore. Poat in kore i rut meh, mei sai na katuun ka ka ai kopu. In kus oku petas ai na, kobe na ku ka ai yas bein kus kao na kopu. Poat i rut pumein kore kopu, in kus i tatei piet in kore be na namot kapu ne youh. Namot kapu puin kore ih, be hanos na me soot puna. Poat i me soot puna, be haponas ne youh. Youh ke mamangin men guana kus a lukaut ina. Boak hare in hahunu tena. Eyouh oku.